Nana'ak yang ta mabeli ma tateme ta'an ndo-ndo fai ia so, na au hi koki solo. Kokis ndia su'un na mana'a hik, ma makek a te hu ta talalu noe-noe fa ma malada. Kokis ndia bo taon so na pake kada tua nasu, pake manutolo, ma pake isik ka un na.